میں ہائیکنگ جانا چاہوں گی یا بائیکنگ کو بولے تو۔ ہائیکنگ بولے تو پہاڑ پہ چل لیتے جانا۔ دوسرا بولے تو بائیکنگ، بائیکاں پہ گھوم لیتے۔ میں بائیک پہ جانا چاہوں گی، بائیکنگ کرنے، بائیک پہ گھوم لینا بہت اچھا اچھا لگتا۔ بائیکاں پہ گھوم لینا اچھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی سب۔ ہائیکنگ بولے تو مجھے ابھی تک مزہ نہیں لگتا اس میں۔ پہلے تو پہاڑ پہ چڑھو، اتنی محنت کر کو، پہاڑ پہ جاؤ اور پہاڑ کے اوپر سے بھی نیچے دیکھو۔ یہ نیچے کا نظارہ کتا اچھا تھا۔ تو اس سے اچھا نیچے چھوکو، نیچے دیکھو، مجھے ایسا سا لگتا۔ اتنی محنت کائیں کوں کرنی کا، سر پھوڑ لے کو، آنگا دھکا لے کو، دوسری دن کام بھی چل لینے نہیں ہوتا۔ اس سے چچوپ بائیکا پہ جاؤ، گھوم لیتے، گیڑیا مان لیتے، ٹینشن ایچ نہیں ہوتی کیا بھی۔